आजकाल हम्मर देशमे फेकुन बहुत भारि भारि रेष्‍टुरेन्ट खुलगेल हैं । अइसने करके बहुत भारि भारि होटल खुलगेल हैं, हुँवाँ फे मनैंभरिन आबाजाहि कैहदेउ बेढम मचल रहता नै । खास करके अब कुइ मिठ मिठ परिकार खाइक तहनि, स्वदेशी विदेशी परिकार खाइक तहनि उ रेष्‍टुरेन्टमे पुगना करतियाँ कहलेतिति कुइ कुइ मनैं घुमफिरके तहनि फेकुन आइल रहतियाँ नै । तब जैसे जा हुइलेति फेक रेष्‍टुरेन्टमे महँगा महँगा रेष्‍टुरेन्टमे मनैंभरिन चहल पहल बढे लागल हे नै । अब मोर अपन ब्यक्तिगत बिचार करबो कहलेतिति अब हरदम ते नाइ मुल कबुकाल्ह देखे मुडे रेष्‍टुरेन्ट कैसन रहता । हुँका खैना परिकार <hesitation> कैसन कैसन रहता । कतरा महँगाइ रहता उ देखेक तहनि जबास ते लगना नै मुल जैना बात <hesitation> छोट ते नाइ हे । ओहका तहनि ते दानापानि होइ परल, कहिदेउ रुपैया, पैंसा होइ परल । अब रुपैया, पैंसा बिना कहिदेउ बडा बडा रेष्‍टुरेन्ट जा नाइ मिलल है नै । अब अइसने करके अब का रहता कि यि रेष्‍टुरेन्ट जैना कहना पैंसाके बर्बादि है कहतियाँ नै । है फेक कैहदेउ दुइ रुपयाक मिल्ना चिझ चार रुपया, चारके मिलना चिझ आठ रुपया । अइसने हुइता का उहिमारे यि रेष्‍टुरेन्टमे जैना पैंसाक बर्बादि फेकुन है । तहिमारे काचिकहतियाँ जहाँ लुक्का यहँर उहँर जैना तिति अपने घरे मिठ मिठ परिकार खा खुके रमाइलो करके मनैंना यनिकि रमाइलो करना फेकुन मजा रहता नै ।